azafady misy ôlo mangalatra tômobily arô akagny, izy ndraiky tsy haiky na manakory tsara be eky fendehagny fô, iy raha zegny tô izy igny koa tsy ninazy, misokosokotra avy amin'ny vitre izy akao, mangalatra ôlo zegny akao fô andre malakilaky hely tonga aty fa ndre ka elaela efa lasagny edy zegny ndreo e